rien n'est audible

D'r Mìnschterkas ìsch miner liebschte Kas.

ver d'Ferie geh'mr garn àns Meer dànn s'esch a ànderi Làndschàft ass andert s'esch ebs ànderscht

Ìch wohn ìn e Tràuimwohnùng. S'ìsch e... einfàch... s'ìsch e Fàmiliehüss. Gros genue, e m... e machtischer Gàrte, dìs hàà'mr so gherbt. Ùn euh... s'Hüss hàà'mr geböje, de Gàrte hàà'mr gherbt. Ùn euh... mr wohne mìtte ìn de Stàdt, ìn danne Verhältnis mìtte ìn de Stàdt. Dìs ìsch e Luxus.

"A elsassisches Lied ìsch minni Àntwùrt. Dìs ìsch vùm Germain Mìller, wo-n-r zü... wo-n-r zügìbbt ""Mìr sìnn d'letschte"", ""Mìr sìnn d'letschte"" so heist dìs Lìedel. Ùn... zetter dàss ìch gheert hàb bìn ìch degéje. ìch wìll nìt àss mr d'letschte sìnn."

Retraité, àwer, so pensionniert sajt mr, àwer ìch hàb doch nìt viel Zitt, viel Fréizitt. euh... dann mr han àui Enkelkìnder wo mr müen (...). Mr han... wie gsajt vorhar ìch hàb e grose Gàrte, euh... wo i ùnbedìngt so gewìllt hàb àwer, i hàb ne so bekùmme noh mues mr sich drùm (...). Àwer die Geis àngenùmme hätt (...). Ùn euh... na (...) oh ja wie àlli Litt Fernsehn. Télévision spìelt e gros... spìelt ìmmer e grosi Rol bi de Retraités. Ùn dànn hà'mr vìel zùm lase, vor (...) zem lase. Ùn do hàw-i noch verspatùng. dìs mues i ihole.

ìn minnere Sodàtezitt hàw-ich e Buech gelase. Ùn dìs het gheise la troisième guerre mondiale. Ùn do ìnne ìsch gstànde, het d... da... da... da Schrìftsteller, da (...) het dìs Buech. Da het euh vorgsahn, wie e drìtte Waltkrìej wìdder entstànde kànn. Ùn euh... do schribbt'r, wie's... sowie mr si wie kànn vor... sowie wie mr sich kànn vorstelle. Ùn gànz komisch, gànz komisch het sallamolls schon dìs ìsch gschriwe worre vor fùfzisch... vor fùfzisch Johr, noch meh dìs Buech. Euh Zalamols schon, ze ìsch vorsahn gsìnn, àss es ànfàngt mìt eme Ùffstànd vùn de Bevelkerùng vùn Ukraine gaje Rüsslànd, enfin zallamolls kommünischtische Rüsslànd, ùn die UDSR. Ùn euh... vorstell kànn meine, der Mànn het eracht ghet. Da Schrìftsteller het eracht ghet.

S'ìsch difficile ze sàje, ìch hàb Film, mehreri Film garn, àwer, wann i... wann i... wann i viel zerùckgeh ìn minn Lawa, wo-n-i gànz klei bì gsìnn, hàw-i euh... bìn ìch e mol mìt de Eltre ì de Kines gànge ùn haa'mr a Heimatfilm geluejt. Ùn de Heimatfilm, ìch weis nìmm genàui de Titer àwer s'ìsch gànge ùm e Doktere, s'ìsch gànge ùm e Dokter wo-n-ìm... ìm Barri euh... sich inschtàlliert het. Ùn nàtirlich het sie der àlles euh... sie het si dert euh... a (...) entdeckt. Ùn euh... dìs...dìs ìsch dànn ìn da Barri gegànge ìsch... ìsch scheen ìn de gsùnge, odder han àui die (...) mìtgspìelt, ùn mìtgsùnge nàtirlich. Ùn so ìsch dìs eine vùn minne sch... dàs ìsch schon gebliwe, àss mr scheeni Nàtür het, gànz ì de Nahde, dìs (...) bi ùns. ùn euh... àss mr àui sìnge kànn ìn de Cinéma, ùn nìt nùmme schiesse. Voilà, s'ìsch einfàch èich weis es. A Heimatfilm ìsch einfàch, àwer, worùm dànn nìt ?

A Wìtz fer àlli. Es sìtzt a Hùnd àm e... aso a... aso a (...)hùnd hein, scheener oei scheener (...)hùnd euh... sìtzt àm Fanschter ìm erschte Stock ùn luejt ùff s Trottoire. Ùn noh lauft dr Kàmàràd dùrrich von dem àlter Hùnd, a Bulldog. Ùn de Bulldog rìeft ìm Kàmàràd, àllez. De Bulldog vùm Troittoire rìeft ìm Kàmàràd nùff ùff d'Fanschter, horich, kùmm doch mìt ùns, kùmm doch erùnter, hop e mol, e mol nah los, hop mìr gehn eins ge trìnke mìtnànder, kùmm doch. Noh saat de Hùnd wo Owe ìsch, ìch kànn jo nìt, ìch bìn ìngschlosse do ìch bìn ingschlosse. Noh sààt dr Bulldog do unte, Sprìng do einfàch s'Fanschter erüss. ùn noh sààt de (...)hùnd vùn Owe, ìch bìn nìt so bleed wie dü ù wìll dr e mol gliche, e (...) wie dü.

nàja so geb's à so viel gueti sàche no sàam'r à mòl an annìsbredel mìt à bìssel aanìs ... ìm bredel drìnne ùn à so glàssure so zucker glassure drever voila des'esch à annìsbredel àls winàchtsbredel

Àlso los ! Ohne jetz ùff...ùffzeschriwe ze hàn àwer gän mr Beispiel, ìch sàà ìmmer a mol. Euh...wàs fer Müsik àss mr heert, wàs fer euh... wàs mr gschàfft het, euh... was mr, euh... wàs mr gewìhnlich ànzéit, wa'mr üssgeht, euh... wo sìnn'r schon ìwweràl gsìnn, ùff de Walt ? Euh... ha-n-r...pff... ja... vùn de Àrweit hàà'mr schùn gereddt, àwer dìs ìsch (...) Gschìcht. Wàs fer Kàmàràd àss mr het. Wo geht mr... euh... politisch. Ja, ja mr derf kén Àngscht hàn, politischi Froj ze stelle. Wàs han'r fer e Meinùng ? Wàs han'r... schon a... han ìhr schon a instàtz ghet ? han'r schon éfter... wàs hàn'r schon gemàcht ? ùff dare... ìn dam Gebiet. Voilà vùn dam kà'mr àll redde.

Frèii Zitt ah bah... nùmme wàs mr garn het. jetz mìscht ìch sàia... na, na, geh ìch kén sàia. A mol ebbs, a mol ruehjisch Zitùng lase, ùn noch die àlte Zittùnge lase. Die... die Magazine wie mr sajt, die Bucheschrifte, àss mr e bìssel bessri Idee bekùmmt.

Ja ìch bìn schon ìn vìel Vereinser gsìnn, enfin (...) gegrìndt hàb. Àwer euh... na ja ìch bìn ìmmer noch ìm e politische Verein, ìch bìn ìmmer noch ìm e kulturelle Verein wo mr lehre s'àlte ditsche Schriwe, s'Gothische wie mr sajt. (...) àwer ìmmerhin, aso Vereiner aui. Euh... sùnscht, Sportvereiner bìn i gsìnn. Ah ja. Euh... (...) wie gsajt, (...) kìrzli sìnn d'Wàhle gsìnn, ah bah voilà, bìn i au ùff're Lischte gsìnn, euh... fer d'Mairewàhle do. Ìch bìn nìt (...) ùff de Lìscht mìt minnem àlter, (...)

Na ja, ìch bìn ùff're Bànk gsìnn. Àm e Schàlter, enfin, àm e Schàlter. Mr het d'litt empfànge, mr het d'Litt berote, ìch hàb Kredite gemàcht, ìch hàb euh... (...) verkauft ùn so Dìngs. Euh... àm liebschte ward's vìllicht de erschte Wùnsch, wo mr het ghet, àls... àls Zìmmermànn (...) de erschte Wùnsch, wo mr het ghet. Ìch hàb (...) sallamols hàw-ich (...) ware. Dann es ìsch mr... es het mr gfàlle, ìm friehjer, (...) àwer de... de Patron ward euh... (...). Ùn dànn ìch hàb dìs garn ghet euh... (...) euh... voilà (...) ùn so widderscht.

(...) ìm grose gànze ìsch ìm Elsàss, hein, d'Litt sìn d'heim àn de Wihnàchte, mr ìsch dheim, mìt sinnera Fàmili, ùn empfàng sie garn, ìch hàb Kìnder ù hàb Enkelkìnder. Da Empfànge mr sie garn, àlli mìtnànder. Mues mr sich orgànisiere, fer àss sie àlle mìtnànder e mol e Dàtùm fìnde, wo sie kùmme. E Dàtùm ìm Elsàss, ìhr wisse es kànn de viere... de vierezwànzisch àn Wihnàchtsowe sìnn, es kànn de Wihnàchtsdàj sìnn odder sogàr de (...)dàj. Voilà àlso dìs ìsch wàs ìch màch àn de Wihnàchte. Fàmili, nìt meh ùn nìt wenjer.

nein euh t'Haim hàmmr à mòl euh wò ìsch klain bì ggsìn hàmmr à mòl à Katz g'hett à Johr zwai àwer üsserdam euh hàw'isch nie keh Fee t'Haim g'hett norah wòn'i à Hüss hàb g'hett hàwi hàw'ìsch .... de Hùnd vòm Nàchber ... ùn mànch mòl hàn àls à bìssel läufe lohn wìtter à mòl ìnschpeere euh voilà sìnn elteri Lit g'sìn euh àw üsserdam hàw'ìsch nie kehn eijenesch Fee g'hett

Mon dernier film était un film français et s'appelait haut les coeurs J'ignorais de quoi il parlerai. Mais c'était l'histoire d'une femme qui doit faire face a un cancer tout en étant enceinte C'est un film grave mais intéressant

Je parle encore une fois de mon jardin alors que je ne plante plus rien mais en regardant par le fenêtre je vous mon jardin car je n'habite pas en ville C 'est le début du printemps, tout est vert il y a un jardin et une cour. dans le jardin il y a des tulipes, autant qu'on veut, des autres haies avec des fleurs, il y a aussi des crocus, mais c'est passé, ainsi que les narcisses et jonquilles, mais les tulipes sont encore là et il y a tous les arbres fruitiers en pleine floraison C est le printemps

S'letschte Teàterstìckel dìs ìsch àwer jetz schon làng, dìs ìsch jetz drèi... drèi vìer Johr har. Euh... ìsch's euh... ìm euh... Stàdt... ìm Strosbùrrier Stàdtteàter hàw-i a Teàterstìckel gsahn. Ìch weis de Tìtel nìmm, eso e Schwank euh..., wie mr sajt àlso Schwank àlso Vaudeville. Ùn euh... bah s'ìsch scheen gsìnn, sìe han scheen eslassisch gerdeddt. Dìs ìsch (...).(...) fer e bìssel Sproch oei ehre. Nìt nùmme s'vu... vulgaire ùn euh... euh... ùn wieschti Name wie mr sààjt, ùn wieschti Werter. Euh... oei e mol ebbs (...).

hit esch wùnderbàr watter d'sonne schient bleuje hìmmel kehn wìnd à mol kehn grosser wìnd wàrm esch hàb jetz schòn .... ìwer ìwer zehn gràd euh s'wort allewaij noch mr ware bol zwànzig sìn zwànzig gràd sìn bis hit mìdaas à grossi différànz trotzdam euh zwìsche die spànn esch gross zwìsche de euh temperatur s'morjes ùn temperatur s'ove esch die differanz villicht zü gross ver àss es normàl esch

Ìch hàb viel Wànderunge àls gemàcht. Euh... (...) ùn euh... d'scheenscht, difficile de sàje nàtirlich, euh... se sìnn àlli scheen gsìnn, sìnn àlli scheen gsìnn. Àwer ìch hàb euh... (...) die Nordvogese àbgeloffe bìn àlle Sùnndi mìt minere Fràui odder mìt de Kìnder, je nochdam, ùn dann ìch hàb dìs Eck (...). Àwer ìmmerhìn scheenscht ìsch ìmmer noch die, die erscht wenn i mol ùf de Honeck nùf gànge bìn. (...) wàs gemàcht het, d'r Zùg genùmme ìn Màtzeràl, ù vù dert üs nùf ùf de Honeck, dàs het làng gebrücht nàtirlich euh... (...) So schnall wie méjlich rùnter z'Màtzertàl erùnter, fer wìdder àn, àn de Bàhn z'sìnn ìn Màtzeràl, dann de letschter Zùg ìsch zìemlich... ìsch zìemlich frieh gfàhre. De letschte Zùg het m'r...ìsch... mr han... mr han nùmme Verbìndung màche ìn Kolmer, dànn vù Kolmer ùf Schlettschtàtt, hàn mr schon müen àm fìmfe (...) ìn Metzeràl sìnn, fer àss mr de letschte Zùg (...).

Àlso ebbs gànz bsùndersch ùn... ùn nìt (...) einfàch. Mr sìnn zwei Daj noch de Oschtre, ùn ìch hàb vùn Enkelkìnder, die ha mr e Oschterlamele, euh... (...) hàns sie's salwer gemàcht, voilà. Ha'mr e Oschterlammele gemàcht, ùn dìs hàw-ich euh... hàw-ich do (...). Ùn hop, gasse mìt'm Kàffee. Dàs wàs ìch... dìs ìsch totàl, ebbs gànz extra (...), dann es ìsch nìx (...) zmorjets. Àwer fer e mol s'ìsch (...) Oschtre.

(...) viel, wo mr stolz kànn sìnn. Zem Beispiel euh... die Lehr, wo-n-ìch gmàcht hàb, ìch hàb gelehrt, ùn hàb nawetsbi gschàfft, euh... voilà ìch hàb gelehrt, ìch bìn ùf de Üniversität gsìnn ùn euh.. hàb gschàfft nawetzbi, ùn dìs... die zwei mìtnànder. Oh ja, s'het mr, do bìn i jetz stolz drùf, euh... àss i do mìtgholfe hàb. (...) vù de Eltere. Die han's güet gemeint mìt mr, Die hatte àlles gemàcht, àwer ìch hàb ìn minnere Zitt, hàb mr gedankt ìch derf sie nìt üsnùtze. Ùn euh, dìs ìsch so minni Meinùng gsìnn sallamolls, so bìn i ùfgste...ingstellt gsìnn. Oh ja ùn dànn... ùn dànn nàtirlisch hàw-i (...) Fàmili. Mìr han ùfgeboeie ùn sie zàmme bhàlte. Die kùmme no... kùmme ìmmer noch àlli zàmme. Dìs ìsch jo oei... ebbs ìnteressànts.

Ìch bìn ùff eine Sitt nìt so garn ìn d'Schüel gànge, wo-n-i klein bìn gsìnn, dann die <hesitation> <laughs> mìr hän müen frànzeesch redde. Ùn mìr dheim han nìt frànzeesch gereddt, nìt dheim ìn de Famili. Mìr han nìt frànzeesch gereddt mìt de Kìnder. Àlli Kìnder hàn elsassisch... elsasserditsch gereddt. Ùff dr Gàss ùn <hesitation> we'mr zàmme kùmme sìnn. Sogàr ìn de Vereiner <hesitation> ìch bìn ìm e <hesitation> ìm eso Ver... <hesitation> Verein gsìn, wie kànn mr sààje <hesitation> fer d'Jugend <hesitation> fer dr fer Ju... fer de Catholisch Verèin. Ùn eu... dùrrich ìwweràll ìch do elsasserditsch gereddt wùrre, ùn oei éwwe ìn dr Schüel, oei ìm Schüelehof. Ùn mr sìnn gstoft gsìnn ìm Schüelehof. Ùn <hesitation> dìs het mr, d...d... hàw-ìch <hesitation> die (...) hàw-ich fer je har schùn gspiirt ùn drùntergelidde. Voilà. Derùm bìn ìch <hesitation> nìt garn ìn d'Schüel gànge, ùff dr ànder Sitt, ùff dr ànder Sitt mìt dam àss i... voilà ìmmer (...) stolz dodrùf sìnn. Ìch bìn nìt...ìch bìn ìmmer bi de Erschte gsìnn, ìn de Volksschüel. Ìn dr Grùndschüel, Volksschüel bìn i ìmmer dr Erscht gsìnn, bi de Erschte gsìnn. Dànn ìsch mr doch garn gànga, dann <hesitation> mr <hesitation> mr het gewìsst de, de Schüelmeischter <hesitation> losst doch mànches dùrrich bim eim... bi... bim beschte Schìler.

Ìch... ìch schàff... ìch...ìch schàff viel ìm Gàrte, trotz àss ì's nìt garn màch. Euh... Nei, w... w... wàs màch i, wàs kennt i garn màche ìm Gàrte. A... or... a... a... ìmmer Àrweit màcha àwer nìt ùnbedingt eini, wo-n-i... euh... wo schwierig ìsch ùn wo ìch bùcke mües ùn de Bodde kràtze mües. Àlso het's euh... ohne àss m'r... schwìtze mües, sozesàje. No ja àwer, wàs màch i garn ? Ìch sàà... ìch sàà ìmmer : ìch Schnide, d'Hecke schnide. ìch hàb nìt gsààt ufhewe, ìch sàj schide.

Ìch bìn... d'letscht üssstellùng, bìn ìch... dìs ìsch vor'me Johr gsìnn. Ja... dàs ìsch (...) dezwìsche. D'letscht Üssstellùng euh... bìn ìch mìt (...). Euh... ìn e... wie kennt ich sàje... ìn e historischi ver... euh... Üssstellùng gànge (...) àss do a (...) vùn minnere (...) vorkùmmt, (...) Üsstellùng. Ùn dìs ìsch gsìnn euh... euh... ìn Hàïenàï, ìn Hàïenàï, ìme... ìme Müsee, wie mr sajt, (...) ùn Hàïenàï. Ùn s'Ìsch... ùn s'ìsch gànge ùm euh... oh Ja euh... ùm (...) Stàdt. Voilà.

Es ìsch gànge ùm euh... Füesbàll. Dìs ìmmer so ebbs. Dìs ìsch gànge ùm Füesbàll. Àlso de Füesbàll ìsch au gspìelt, Füesbàll gspìelt. Bìn e Johr ìm e... hàw-i e lisanz ghet. Ùn ha mr (...) ùff dr Üniversität ha mr oei Füesbàll gspìelt. Euh... àlso gescht Owe spot hàw-i s'ditsche Fernsehn au noch... noch geluejt. (...). Ùn do han sie euh... s'Lawe ghet vùn etlichi Füesbàller wie ùffe sìnn ùn wie (...), wie (...), voilà wie die euh... so... so euh... s'Lawe (...). ùn euh... dìs het Jùgenderrìnnerùnge. Ùn oei, dìs ìsch wìchtisch, wie mr ùns... wie mr àm beschte ditsch gelehrt han, sallamols. Dìs ìsch gsìnn wenn mr Füess... Sportshow geluejt han àm ditsche Fernsehn.

Oh ja scheenschte Kleider. euh... s ìsch e... e schee... e schee... e scheens Polo, wie mr sajt, so... so scheen... e scheens Polo. Euh... (...) e bìssel mìt de Fàrb àngepàsst sìnn mìt einfàchi Hose, làngi Hose, hein. Euh... ùn euh... e Blasier dodrìwer e Frackel drìwer, hein, voilà, e dùnkle (...). Zlescht hàw-i dànn éwe vor vierzeh Daj àm e Fàmiliefescht ghet. Ùn do hàw-i (...) euh... bìn i beige gsìnn drùnter ùn drìwer e... e... àlso e beiger Pullover euh... (...) Hose. Ùn euh... Fràck drìwer, e Blasìer a dùnkel... dùnkel blöi marine, wie mr sajt Basìer dodrìwer.

Vertroïe, Vertroïe euh... ìsch fer mich e gueti Frìndschàft euh... e guetes Zeiche, Vertroïe ìsch egàl wàs pàssiert. Sogàr wànn de euh... wann... ìn da Frìndschàft wa'mr nìt einisch ìsch... ùff d'Meinùnge odder ùff euh... ùff s'Verhàlte, wenn grosi Meinùngùnterschiede sìnn. Weil's e Frìndschàft ìsch so... gheert's dezü. Mues mr hàlt gedùlde.

Euh nà ich bin einfàch im bàche euh ìch ess, ìch ess garn àlles, àwer fer wenn ich s salwerscht màche soll, ze mol zuem Beispiel euh gebratelti Grumbeere, diss sajt mr hier in Höjenöj, un friehjer in Schlettschtàtt hàw ich àls gsajt gebragelti Hartäpfel. Wie mr s màcht, a nà e bissel Fatt, Eel, Butter, un euh euh gschälti Grumbeere inschniede, in kleini Portione, inschniede, un euh dànn euh euh dis Dings in s Eel màche un e Deckel druff e Zitt làng, un e Zitt làng nitt àss e bissel scheen brün word un bissel àngebrannt isch, isch ö noch guet

Ja, mr tranne ùn äu nìt, euh... doch mr tranne euh... wàs Pàpier ìsch kùmmt ìn e...ì... ìn e... ìn e... ìn e galle Drackeimer, euh... s àndere kùmmt ìn e rote Drackeimer. Euh... witterscht... witterscht tue mr jetzt nìt ùnbedìngt euh... strang trenne.

Cette question m'a déjà été posée sur ce questionnaire On a le plus beau et meilleur temps qu'on puisse avoir au printemps

C'est une aide remède J'ai fait une angine de poitrine et depuis, a titre préventif, j'ai toujours un remède à pulveriser et ça fait depuis près de 4 ans que je fais ça en raison de ce qui est arrivé à l'époque

ìn mim Gàrte hàw-ich kén euh... Lawensmìttelpflànze. Ìch hàb kén Gemies meh, i hàb kén Gemies meh. Ìch hàb... àwer ìch hàb viel ànder dìngs euh... (...) Himbeere, (...) Äpfle, Mirabelle, Quatsche, euh... ùn a zweita Äpfel, (...) ghet frìehjer, àwer ìsch schon... euh... wàs het mr àls noch aso dìngs ? Ah Wàlderbeere, die hàw-i jetz àui kén meh sie sìnn mr hingànge. Euh... oh ja, voilà dìs sìnn euh... ìm Gàrte... ìm Gàrte àwer euh... Gemies hàw-i kéne meh Gemiesgàrte hàw-i kéne meh.

Ja, wann...wann ìsch... wann ìch reis geh-w-ìch (...) ìmmer vor...vorhar löje, wo mr ànne geht. Euh... ìch... ìch mein euh... dàtto, dàtto euh... euh... wàs... eso euh... wie kennt ma sàje euh... Hotellerie àngeblàngt, wàs s'Ùnterkùnft, wàs s'Asse ànbelàngt, m'r vertràjt ìn de Orgànisation, ì...ìm a Gschaft, ma vertràjt, àwer euh ìch perseenlich lüej ìmmer garn, wo s'geht ànna, wàs lüeje m'r, wàs sah mr ùn wìll dìs nìt nùmme wìsse. Ìch mein euh... Touristischi (...) historisch, historisch euh... euh... (...) wàs ìsch do pàssiert heer-ich garn.(...) pàssiert ìsch ùn ebbs los ìsch gsìnn emol, eb's gànz frìehjer ìsch odder kìrzlich, a Erreignis, do ìsch, wo a Erreignis ìsch gsìnn.

Àlso ùf minnere, ùnter minnem linke Àrm euh... so hàw-i e... e (...), e stìck... e sch... e stìck Pàpier. (...) notiere (...) ebbs ze ùfschriiwe ìsch. Ìm... ìm Ràhme vù dam... euh... vù dam (...). Ùn euh... Ìch hàb do e Stìck Pàpier... euh... ù a... nàtirlich a ... a Stylo. Dìs ìsch frànzeesch geredt, a Stylo. Hein... voilà.

donà gànzer ... zu màch'isch mìt'm gald àlli reparature ùn wàs màche het àù hüss t'haim do esch ìmmer viel zu màche euh mins hüss esch jetz .... gebeuje hàb esch jetz fòfzisch johr àlt do esch ìmmer ebs zu màche ùn dànn nammr ... ìn de kìnder die sotte euj de euh die solle s'meischte vor hàn

Ja ìch màch doch ìmmer garn mìt wenn so ebbs làuift. Jetzt euh... (...) ìm Ùmzùg salwer soll sìnn. ìn de Fàsnàcht (...) hìnte àss mr nìt euh... àss mr nìt e bìssel euh... àss mr nìt bschrankt ìsch àss mr sich bewéje kànn. Euh... àss wie es ànnekùmmt. euh... ìch hàb jetz kén rìchtischi Àntwùrt.

ìsch màch dò mìt leich àlles màch wìll wàs ùnsere spràch euh dienne kànne zùm wiederscht lawe

Je suis retraité Au cours de mon activité j'essayais au maximum de parler en alsacien , en parlant de contrats, d'argents à placer, car je travaillais dans une banque. toujours en parlant un maximum en alsacien avec les gens et j'étais agréablement surpris que beaucoup de gens savaient encore parler l'alsacien , même s'ils s'étaient habitués au français et étaient contents de pouvoir s'exprimer dans cette langue avec quelqu'un, souvent dans une situation difficile

Ìn de Wohnùng (...) e pààr grìeni Pflànze, euh kleini. Euh... ìch kenn sie nìt àrisch es ìsch euh... euh... die vù... vù minere Fràui. Àwer euh... mìr han's... mìr han viel vùn (...) drüsse ìm Gàrte. Ùn do bìn i (...).

Personnellement je ne fais pas de gâteaux de Noël. J'aide à leur confection ; beurrer, emporte pièce etc mais j'en fais pas personnellement Mais j'en mange beaucoup

Àlso do bìn i gànz bewusst. Euh... ìch hàb garn Sùmmerwatter (...) Sùmmerwatter. Dìs ìsch mi s'liebschte, wàrm ìsch, d'Sùnne schint ùn dìs kùmmt glàw-ìch vùn frìehjer, dàs ìsch s'Watter gsìì vùn de Ferie, vùn de grose Ferie. Ùn euh... ìch mein vù do kùmmt dìs. Minni liebscht Johreszitt ìsch Sùmmer.

Dìs ìsch e Froj, wu dùrich d'Fernsehn... euh... witt kùmme ìsch. Àlso ìch bìn frach, gànz einfàch ! Ìch bìn frach.

Àlso, ìch kùmm zerrùck ùff d'letscht Fröj, fer mich euh... perfekte Dàà ìsch ìn euh... drüsse, drüsse ìn de Lùft, ìsch e Sùmmerdàj, e Sùmmerdàj, ìm... ìm (...) sìtze, (...) sìtze. Ùn ìch hàb so viel mol gsajt, mìt dam àss i ìn dr Stàdt wohn, ùn e grose Gàrte hàb, sìtz ìch ìm Gàrte, scheenschte Watter, ùn blöjer Hìmmel, d'Sùnne wo brennt, ùn ùff ei Mol heert mr Glocke, d'Glocke àme Sùnndi bsùndersch odder euh... (...) ìmmer Glocke vù de Kìrriche vù de stàdt. Ùn dìs ìsch e... dìs ìsch e... e scheener Gsàng dìs hàw-ìch garn.

"Do ìsch jetz ebbs, ìsch nìt ùnbe... s'ìsch nìt ùnbedìngt ebbs scheens àwer euh... euh... s'ìsch... s'ìsch ebbs wo pàssiert ìsch, wo mr geblìwe ìsch. Euh... mìr han gekràuitscht, e Kàmàràd ùn ìch mr han gekräutscht, dìs heist, mr han euh... kleini Fìschle gfànge. Sìnn... ùn fer dìs ze màche sìì'mr ùff'eme Schìffele gsìnn ùn àngebùnde ìsch gsìnn àm (...). Noh het sich die Él do üssgflosse. Ùn euh... do (...). Ùn dìs ìsch do, (...) ùn do àngebùnde ìsch gsìnn ùn (...). Ùn euh... sìì'mr also drùffgànge. Ù vù dert üss haa'mr... gekràuitscht, es heist mìr han versüecht mìt dr Hànd Fìschele ze fànge ùn han sìe ìn e... ìn e Bìx gemàcht ìch weis nìt. Jetz ùff ei Mol pàckt mich äbber ùn brìellt mìch àn ùn (...) mich. Ìch hàb die Personn gàr nìt (...) ìsch vù hìnte kùmme, ìsch eifàch hìnte kùmme? Ùn ìch... mr sìnn do ùff dam Schìffel, ùff dam (...) ùn euh... Schìffel. Ùn euh ìsch einer vùn hìnte kùmme dìs ìsch de Bsìtzer gsìnn, e älter Herr ìsch Bsìtz... ìsch Bsìtzer gsìnn vùn dam schìffel. Ùn do hàw-ìch gàr nìt heere kùmme, d'Kàmàràd àui nìt, mìr sìnn do gànz ìn di...dam Wàsser geluejt ùn gesüecht. Ùn ... ùn ùff ein mol het... da het mich gepàckt (...) näwe'm Wàsser ""(...)"". Ùn so wittersch (...) wittersch verschwùnde, àwer het mich (...). Àm End het er ùn doch làuife lonn, àwer dìs het mr (...). Ìch bìn nìmm gànge ìch bìn nìmm euh... kùmme kràuitsche s'letschte mol gsìnn."

Ìch datt garn meh gehn ìn s'elsasser Teàter, d'Fràui wìll's nìt denn dàs es hàlt sich... meischtens d'Teàterstìckle sìnn zu gemein. Dìs het die gànz unracht. Euh... àwer es gìbt nàtirli scheens teà... elsassisch teàter... euh Stoskopf het-m'r garn, euh... (...) àndri, àwer, ìch mein euh... s'ìsch euh... die euh... die Dorfbühne wie mr sàjt, euh... ohne jetzt euh... ìmmer jemànd beleidische wìlle. Die Dorfbühne sìnn euh... (...) scheenscht gschriwe. Bravo fer die Mieih, wo m'r sich gìbt. Ùn euh... güete sìnn, àwer jeder wìll do euh... àm meischte làche màche, ùn dànn kùmmt egàl wàs, ìch sah's e bissel vulgaire, wie mr sajt, voilà. E bìssel ordinaire, ìsch nìt elsassisch gereddt. Und, ùn euh... dìs het mini Fràui nìt garn, trotz àss (...). Datt meh... ìch datt garn meh gen.

Ah na... ìch... ìch... wie dätt ìch sàja. Euh... Konzart vùn ùnsri Enkelkìnder wie euh... mìtgmàcht han, geteilt gsìn sìnn. euh... ein sp... ein... ein spìelt do dr de Inschtrümant d'àndre sìnge. Euh... Dìs sìnn àlso Konzarte wo mr, wo-n-ich garn geh. Lueje wàs die Kìnder fertisch brìnge. Ùn àui wàs die... dìs Personàl wo die... die Jùnge die regiert ferti brìngt mìt ne. Ùn dìs ìsch dàtto ìmmer ebbs grosàrtisch. Dìs ì... dìs ìsch ké einfàchs dìng meh do ìsch jetz mìt... mìt euh... Beleischtùnge mìt euh... die Audio (...) wo mr dàtto het, ìsch dàs Dìng àlles euh... bekleidet. Ùn euh... dodùrrisch sìnn euh es so grosi Ùffmàchùnge, wo mr do seht.

Àlso ìm Hornùng ìsch <hesitation> gewenlich ìsch... ìsch ìmmer kàlt, mr sàjt de Hornùng ìsch de kältscht Monet <hesitation> so... dìs het mr so vùn d'heim schon gelhert. Jetz <hesitation> dàto ìsch e bìssel <hesitation> ìsch nìt so schlìmm. Ìch... Ìch weis...ìch weis do noch ìn... wa'mr àls ìn d'Àrweit gfàhre ìsch zmorje (...) Àngscht ghet ìsch Glàttis (...). So Dàto düet mr sich beklàje waj mr ké Schnee meh sìeht. Warùm, ware mr sahn (...). Ìch sàj nìt, dàss kén (...)... kén grose (...) ìsch ìm...ìm grose Gemeind, àwer <hesitation> (...) sìnn so verschiedeni Zìrickle.

<noise> Ìch bìn ìmmer viel gereist, àwer mìt'm Zelt, mìt'm Zelt. Àwer, <hesitation> wenn i e mol <hesitation> sachzisch bì gsìnn, hà'mr àngfànge, a pààr Reis màche <hesitation> ùff... ùff'm Schìff, Coisière <hesitation> voilà... <hesitation> mìt'm...mìt'm Schìff. Ùn do hàà'mr mol e Reis ghet, die ha'mr nùmme ein mol gsahn, ì danne Heft... ì de Catalogue ha'mr nur ein mol die Reis gsahn <hesitation> ùn nochhar nìmm. Ùn zem Glìck hàà'mr sie glich gschnàppt. Ùn <hesitation> dìs ìsch e Reis gsìnn <hesitation> wann ìsch dìs gsìnn, ùngfahr? Soewe mr zweidoeisischzehn, (...) zweidoeisischzehn. Ùn ìsch e Reis gsìnn, ùff'm Schìff, ùn die het ùns gfihrt ùff <hesitation> ìn's schwàrze Meer nin, enfin het ùns gfihrt..., Rom, <hesitation> Atheen, <hesitation> schwàr... schàrze Meer, dìs ìsch... dìs heist Istambul, <hesitation> Odessa, wàs hàlt leider <hesitation> bekànter... bekànt wùrre ìsch, <hesitation> Odessa, Krim, <hesitation> Krim <hesitation> Zoboersche, Yalta... nìt ? ì de Krim, konschtrensa ìn Rumänie ùn <hesitation> wo sìì mr gsìnn, Smyrne <hesitation> jo Smyrne (...) dàto heist's àndersch, ìsch jetz egàl, Smyrne ìn de Türkèi, ùn dànn noch <hesitation> wie heist dìs ? die <hesitation> die Ìnsel. Die ìn Griechelànd e bekànnti Ìnsel. De Nàme kùmmt mr jetz nìt in. <hesitation> Ùn dànn ol...ol.. ol... Olympie nìt ? Voilà. Ùn d... ùn do bìn ich drèiesachzisch gsìnn ùn bìn àls, àls elsasser s'erschte mol ìn Rom gsìnn, s'erschte mol ìn Atheen ùn dànn wie gsajt dìs schwàrze Meer wo mr so ànne kùmmt. Nàtirlisch kàà'mr ìmmer noch ànne àwer <hesitation> (...) Kopf ùn Hàls riskìere. Ùffs Lawe setze <hesitation> àwer <hesitation> wàs mr sallamols àm schwàrze Meer dìs ìsch ìnterresànt gsìnn. Ùn dànn wittersch <hesitation> scheen àui ìsch noch e scheeni Reis gsìnn wie ìch..., die màche àwer àlli, dìs ìsch die Reis wo-n-àlli màche dìs ìsch <hesitation> Wescht Àmerikà hein Àmerikà <hesitation> ìm Weschte... ìm Westen, <hesitation> ìm Weschte mìt <hesitation> mìt California ùn Colorado ùn so Dìngs dìs ìsch wùnderbàr gsìnn, Dìs het àlles... dìs het jetz mol zwelf Daj gedürt. Voilà. Zwelf Daj jede Dàà sìì'mr (...) àndersch gsìnn. Ob... ob 's schwàrze Meer ìsch gsìnn odder ìn Àmerikà.

Àlso (...) e Àntwort (...) ìwerràsche. Euh... wàs hàw-ich... wàs... wàs hàw-ich gelehrt fer e Sproch ? Euh... ja no ìch redd noch frànzeesch. Frànzeesch hàà'mìr müen lehre hein, han nùmme dìs gelehrt. Ah, ìch bìn ìn de Schüel gsì bìs drèi ùn zwànzisch Johr ùn ha noch de Militaire Dienscht, àlso hàw-ich frànzeesch gereddt. Dìs hàw-ich ìmmer lehre. Üsserhàlb vùn de Eltre hàw-ich es müen lehre. (...) ditsch gemàcht ì dr... ìm Collège ùn ìm Lycée, hà'mr ditsch gemàcht. Àwer nìt ze viel. Ùn e bìssel dùmm Dìngs, euh... ìch weis noch. Euh... mìr Elsässer han d'Litt ditsch gelehrt, da Haus, die Maus. Ùn so... klei... enfin kìndisch, fer ùns. Euh... ùn dànn wàs hàw-i noh ? Anglisch hàw-ich gelehrt ìn dr Schüel. Do hà'mr vier Johr làng, glauw-i ìm Lycée, ìm Collège ùn Lycée hà'mr Anglisch gemàcht. Ja, dìs ìsch... dìs het ìmmer genùtzt àwer mìr hàn schnall, hà'mr schna... do schnall vergasse àwer do e mol do ebbs genùtzt. Ùn zer Àrweit e bìssel anglisch benùtzt àwer nìt ze viel. Euh... voilà, dìs ìsch àwer àlles wàs ìch gelehrt hàb. Frànzeesch ditsch ùn anglisch.

keh àntwòrt hàb isch schòn euh die fròj hàwie schòn geàntwòrt

ojé viel dìngs viel dìngs hett mr welle ware isch hàb schòn mòl gsaijt (verschter) awer ..... polizei welle ware ver à bìssle ordnùng ver ordnùng màche gal euh (ùn ver nòr àlles kennte) ware no ja des sìnd die zwai dìnge gsìn ò schon ... g'àlte het

(...) ùn dìs heist ìn de Litt ìhri Gedànke lase. Euh... worùm ? worùm ? s'ìsch wàs euh... sìn... es ìsch fer àss mr sìeht eb die reàgiere wa'mr reddt sehn wie de Litt redd, sìnn sie ùff'm salwe... ùff de salwe Idee, hat, versehn sie einer euh... versehn sie einer ùn hàlte sie... hàlte sie ebbs devùn. Dìs wèr dànn ìnteressànt ze (...), àss wa'mr mìt äbber reddt, àss mr, àss mr weist mr het jetz ebbs gsajt ùn ingschàje het wo-n-e bìssel... wo ìnterssànt ìsch gsìì fer sie.

ìsch ... ùff eve mìt den fro denne froje euh des esch jetz dor schò làng wàs'i do àntwòrt geb schò wärs à stùnd euh wàs well'i sàje isch blie ver ferfügùng ... zu ferfügùng wann'er wann'i do noch meh halfe kànn ìn ìhre àrveit